Diyo tewe ya peera twei ya gassho shereb ka pelle ɗiiyo magaa ta ya ɗiyo mo goji ya maga ta gassho ɗiyo ko wee ye keta geeya ni ti shig la geeje go ye keta ɗigon ka wee keta geeyani ti shig minai daja fowi nonii kan te pokuuro ta lapomuni ka wee keta nen ti shimi wee riya yaan kpanga goji sharaa ɗiyo ka pelle gassho peen tewe ya peen ka peen kulu ka peen shawun kpang maga ta gassho ɗiyo ka gee menme lapomun mata ya ween kpangu laa gee shigi ken gee shig minai yuwa kpang maga ra ya ɗiyo ken gee me ta minai ra ya ɗiyo ken gee me ta minai ta mina ye ti ya ween kpanga? Ta mina teere ati ya ween kpang maa? Maa ri ya ween kpang yoora ke ken ɗigru la pomun teere don minajui minan kpang. Minai minai ye ti pigro shibbo minai mina ye min liya shibbobu in di ya ween kpang minai minai ali shibbo ju ta daklanim boi aɗoo moo ta kunpi daklanum doo wee shig laanim taya jirim ya moo monɗok digum to kpang ɗiyo yeketa yaani keta gee ta mina kpang maa me ti ya ween kpang ken twei ka baba ta lano lano la monye nen lega ta wo ɗiyoo bbabngo maa in geena maa yuuwa kpank ta yewani ya oo yenju waru maa kumna goo shinda dara warani maa waraa ti shinii <noise> yashin wanna laamu wanna ya lapomun ye shim lega dig yee shinii yooju poɗiyo to kpomun teere maa geega maa legage ta ta ɗewo kuuro ya ai ye tega ma iyaye ta tewani yaa matowi ta telani ya shi legaa oo ne lega to yanju tunde shi lega munda liima shifa ɗig shii kaa punnang ya ɗiyai ma gasshha wee mati ya ta mini na shai kap ta jee shig mina la shijui ta me ta me ta ninnu lat meta ɗigrum in gee ta mina shee ma maa ka wee ti yooro kpangum maa ka peen kuulu. Ka ali ɓai to memme to ƙonɗi kon fokki maa fowongo ta foddo foki ya la pamun ye aɗobom ya wee ti ya ya dopom kerang ro adopom to naa kun piri ken digrum nooɗa mooɗa ɗa lapomun ye ti ya ween kpang naa dumi nen yidɗogo fokkim to haka maa ee jele lapone ni laponunye maa tega yata digin ti tei tepo kuuro ta nyim mani mannani alii kpanga mina ali fowi kpanga ali nonii kpangaa ali noni maa kpanguu ta tewoni um um de diganii wee ti ya ye a kpangum minaa kum piri shim ɗigim to foorei kan maa nononni ta foddo fokko amma maa ti ya ween kpang ta shinii yeti twei ta goji ya peenin kpang ta shinii to ta kum piri in waru in piri in minugo laago in wejo piya in yuun diyo ti shimii tee wee ne peenaa to yooro ti goji koo ati gojim.